.لمر، سپوږمۍ، عطارد، زهره، ځمکه، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، نیپتون، پلوتو، شهاب‌سنگ، اسټروئید، ستوری، کهکشان، بلک هول، دراګو او داسي نور